wonn akhasisun abasun yaani hakika iraa hinkhabu inin wonsun yaani hiaminu woo ithinen himmeni maaan yenen yaani won akisun akhana wonsun ininen Mal iraa khaba malsun malsunin hinbhekhu dhuathan won akasisun dhib yed hiaminu sunnif akhaniii wosuwasi iraa khabaaa won akasisun maanif akhan ithathe yed wosuwasi iraa khabaa thanaf akhan abansun wonsun hakika iraa hinkhabu yaani uaminifuu ghudio iraa hinkhabu